Ndaka xa'a hora kaxati takati chi yii yunno'o kiti ochen ondea xuuti yuno'o kuu yuno'o ité, hon ndaka ité ndaka ini iin ndaka iin mi'í ndaka iin nima kiti uxe'e kata lulu kaxa'a, kiti uu takatiti yuate kuu njaka kina xaón yuu kuan titavi nanga xakuechí tendaga kuu, ndanga kiti nga nguu tinduchi nexa'a tindá katichí nioniti, iin xhixi niyo'o nuu mi chón, na iin ixhinga ó iin mí i iin bolsa iin xa'ama iin nanjaniti njakanuu chikakanga kiti nonján xhian kaya njiti onjan tavití ixetí.